Unú aniberëser njí mëŋal pëwitir bancínţ njí bëliyëng. Kasëf untabël karaŋëzir inţúuwari kandúu bëkël bumpëni und keenţúuwar. Kankumandir kagato <noise> buwasoŋ ngí inko intíis iyí ilana tër icopati kanţú uberëmisel kënţú dí untabël bëliyëng. Und kanonţ ondëbá und kandee und kagarësa.